Ero adeq unik e ko Indonesia, maega. Sala siddinna, adeq rambu solo akko Toraja. Ero rambu solo e, iyepa leipigauq i ko engka tau mate okko Toraja. Magina leipigauq i ero rambu solo e, baraq ero tau mate malomoq i menreq langiq e. Ero rambu solo e, dekke rompa leipigauq. Nasabaq, dekke ega selluq-elluqna. Mappammola, leipassedianni tedonna, acara hiburanna, sibawa acara leikkibburuqna to matewe. Ettana leipigauq ero rambu solo e, biasanna tellung ngesso lettuq pitung ngesso. Ero menarikna rambu solo e, taqdekke ega tedong napake tauwe, biasanna maqdatuq sibawa aga bawinna. Peneq gareq mega tedonna, peneq i makanjaq acarana. Nappa penaq i malomo gareq to matewe menreq ri langiq e. Nasabaq, ero tedongnge mantaraq i lettuq ri langiq e.